كنفضل تكون عندي القدرة باش نتحدت مع راسي في الماضي باش مانرتاكبش شي اخطاء اللي كنت رتاكبتهم و غادي نبه راسي على بزاف تاشخاص اللي ماخصنيش نكون معاهم و نبه راسي لبعض الاحداث اللي ماخصنيش نكون فيهم و هكا غنكون صححت المسار ديال حياتي بالماضي